Karazan̈a ran̈on-draha fanadiovan̈a ampiasaiko zen̈y karà: likidy vesaily ôhatra fanasana kapila bôko ny zy fanasan̈a tran̈o, eo ny savon fan̈asan̈a lamba àby ren̈y eo koa ny likidy fan̈adiovan̈a fan̈eva sampoin àby ren̈y.